Nko saňe woo le faŋ yaa loŋ keebaa ti hani de naa bee ibulu kono kanaa ya aiyee karanta yaa duŋ dulaa dulaa abe woo dulaal bee loŋ ňoŋ katara dool keebaa dool muŋlaa maaboo dulaa dulaa duŋ na bii niŋ issee reniwo faŋo akee mee ikaa emee aye bondi ila ňaato saňe dindiŋool wool le forta telefonol le keebaati.